noy watta ta wari suttugo tagabe poto kan woni bodo, <noise> bodo nhon a suttungo haa a woti. Aran fu tomo dari nokku labuɗo to nyure wala, tawe bo daranɗe makku mo ndarake faa a woɗi. Bawo majjum to on ndara maccirgel ngel tawe to munne gite makko, to olato to neɗɗo tawi eoni, tawe nderande makko fa farrake. <noise> nden ko maccina cutta fa gotun makko. <noise>